Bura mi huuwa lebbi tati haa lewru da mi huuwa leb-lebbi joowi haa lewru. To mi waaɗi banni mi heba mi huuwa pellel ferfere ma mi hautan ceede bodɗum kuma he'ana. Duniyaru may ɗo caanja <hesitation> ɗo caanja to godɗo hauti kuugal ferfere hautirdira ceede hee'ana, amma dikka mi waada kuugal je lebbi tati ya lewru